Сыт хуэдэ лъэхъэнэм сыкъыщыхутэну сыхуейми гурыӏуэгъуэу сщӏэкъым. Нэхъ жыжьэуи, нэхъ гъунэгъууи сыхуейт. Ауэ къапщтэмэ, епщыкӏутхуанэ лӏэщӏыгъуэм сыкъыщыхутам нэхъ къэсщтэнут. Дэ ди лъэпкъым и къэкӏуэнум теухуауэ зыгуэр тщӏэным щхьа. Ар иджыри иджыпсту къызгурыӏуэр къызгурыӏуэу. Епщыкӏутхуанэ лӏэны- лӏэщӏы- лӏэщӏыгъуэм. Арат нэхъ сызыхуейр.

Иджыри зы бзэ зэзгъэщӏэну хуей сыхъуамэ, инджылыбзэр зэзгъэщӏэнт. Инджылыбзэр сощӏэ, ауэ фӏы дыдэу сщӏэкъым. Нэхъыфӏыжу сщӏам нэхъ къэсщтэнут. Ауэ инджылым къыщынэмыщӏа нэхъ сигу- сигу ирихьу нэхъ сызыщӏэхъуэпсыр зэзгъэщӏэну сыхуейр японым я бзэрат. Японым я бзэр зэзгъащӏэуи, я хабзэ, я дуней тетычӏэ сытхьэм щыгъуазэ зысщӏыну, абы сеплъыну, сыкӏуэрэ сызэрыхуейм хуэдэу къыщыскӏухьыну, тэрмэш, псалъэ зэдзэчӏ симыӏэу, си закъуэу. Ззэзгъэщӏэну нэхъ сигу къэсщт- нэхъ къэсщтэнут иджи сыхуейт ӏей дыдэу.

Ковидым дунейр ихъуэжауэ, уей сэ къысхуэмыщӏэ. Сэри къызэузащ ар, ауэ ковиду сымыщӏэу сщхьэщычӏа, сыгрип си гугъэу. Ковид зэманым тӏэкӏу гугъу иригъэхьа цӏыхухьэр пэжым ухуейуэ щытмэ. Нэгъуэщӏ лъ- лъэныкъуэ, нэгъуэщӏ къэралыгъуэ укӏуэну с- сыту <hesitation> хущхъуэ зыхебгъэӏун хуейуэ, ар зэрзыхебгъэӏуамчӏэ <hesitation> тхылъ пӏыгъын хуейуэ. Уздэкӏуами, тест птыуэ, абы шхьэи тхылъ къеӏыпхыу, зы щӏыпӏэхьэм зыгуэрхьэр ебгъэхьу. Абы теухуауэ гугъуу щытащ, ауэ абы щхьаи ныджысту зыри щыӏауи щымыӏауи къэпщӏэжкъым. Зыуи зихъуэжауэ къысхуэщӏэкъым гъащӏэм абы щхьэӏэ.

Сыт хуэдэ шхыныгъуэри нэхъ сфӏэфӏым уеи. Унэм сэращ щызыпщэфӏыр. Нэгъуэщӏ зыпщэфӏын щыщымыӏэчӏэ, сыкъызыхуэнэжыр сэращи, сэ сопщэфӏ, ауэ сыпщэфӏэну егъэлеяуэ си жагъуэщ. Сымыпщэфӏам нэхъ къэсщтэнут. Дауэ мыхъауми, цӏыхубзым ипщэфӏа шхыным уэдэ ӏэфӏ зэи цӏыхухъум хуэщӏынуӏъым. Щхьэгъусэ, анэ, шыпхъум – абы япщэфӏа шхынра псом нэ нэхъ ӏэфӏри нэхъыфӏри.

Макъамэ классикэ жыхуэтӏэр сфӏэ- сфӏэфӏщ. Нтӏанэ адыгэ- адыгэ мэкъамэр сиф- си фӏэфӏщ. Махуэ къэс сопса- содаӏуэ. <hesitation> Автомашынэм сису лэжьапӏэм сыщыкӏуэчӏэ сыкъыщыкъуэжчӏэ, радио пызогъанэри адыгэ уэрэд, адыгэ макъамэ содаӏуэ махуэ къэс. Махуэ къэси хэт ищӏэн, ауэ щӏэхӏ-щӏэхыурэ содаӏуэ.

Цӏыхущӏэ зэбгъэцӏыхуну зэранкъым, ауэ <hesitation> уэ ухуей ухуэмейми, махуэ къэс зыгуэр пцӏыхуну, махуэ къэс зыгуэрым ухуозэ е ӏуэху уиӏэу укӏуэмэ, е еджапӏэм укӏуэмэ, удэчӏмэ, е, сэ сщӏэрэ, уэрамым утету уздрикӏуэм, махуэ къэс цӏыхущӏэ ухуозэ, зыбогъэцӏыху. Хэти <hesitation> цӏыху бэлыхьщ, хэти ауэдэу бэлыхьӏым, ауэ зыбогъэцӏыху ӏэджи. Зэран иӏэкъым, сэбэпура нэхъыбэ пцӏыхухучӏэ.

Унэ ямыӏэу, сэ сщӏэрэ, <hesitation> щхьэ егъэзыпӏэ зимыӏэ псэущхьэ - хьэти джэдути ара хъун абы нэхъыбэр <hesitation> Аращи, уигу ящӏэгъунум уэи лӏо пщӏэнур? Абыхэм лажьэ ямыӏэ. Лажьэ зиӏэр ахьэр хыфӏэзыдзэра. <hesitation> Унэм щагъэпсэун хуей хуэдэу, зэрагъэпэщри, иужьчӏэ хуэмеиж хъуа нэужьчӏэ хыфӏадзэжри уэрамым дэту къонэ. Цӏыхум я ягъэщ ахэр ахуэдэ псэущхьэ зэрыщыӏэр, щымыӏам нэхъыфӏт. Сэбэп яхуэхъун хуейуэра зэрыпхузэфӏэчӏчӏэ, гугъу емыхьу дунейм тетыхукӏэ псэуну.

Мы сэ сыздэщыпсэум уей гу зэхэзекӏуэр иным. Куэдщ, егъэлеяуэ куэдщ, ауэ гъуэгухьэри- гъуэгухьэри бгъуэщ, гъуэгухьэри куэдӏей мэхъу. Итӏанэми щызэтрихьэ щыӏэ куэдрэ уежьэу, зыгуэр къэхуа-къэщӏам. Ну, абы ебгъэфӏэкӏуэну зыщ пхуузэ- пхузэфӏэкӏынур: гъуэгуьхэр нэхъ бгъуэ щӏын хуей, нэхъыфӏ щӏын хуей, нэхъ зэхуэу, нэхъ <hesitation> машинэр нэхъ зытримыхьэу нэхъ щызэблэчӏыфын хуэдэу. Уэрэмхьэр нэхъ бгъуэуэ, бгъузэу щымыту. Мэшынэхьэр нэхъ куэд мэхъу махуэ къэс. Е машынэ нэхъ мащӏэ щӏауэ, цӏыхухэр цӏыхубэ транспортым нэхъ, абычӏэ нэхъ зэрызекӏуэу щытын хуейщ, я щхьэчӏэ нэхъ я фейдэ къыхэчӏыу. Нэгъуэщӏ абы зыри пхуещӏэнуӏым.

Пасэу унафэ къызэращтэу щытар <hesitation> цӏыхухэр зэхуэсрэ унафэ ящӏу щыта езыхэм. Къулыкъущӏэ е унэуу- хахуэу унэфэщӏ щыщымыӏа зэманым цӏыхухэр гупу зэхуэсрэ ӏуэхугъуэ гуэр къыкъуэчӏамэ, тепсэлъыхьыурэ унафэ гуэрхьэр ящӏу щытащ, ауэ пасэу пасэ дыдэр къапщтэмэ. Нэхъ гъунэгъуу къапщтэмэ, хах цӏыху унафэ ящӏыну, унафэ къащтэну. Цӏыхухьэм гуныкъуэгъуэ яӏэмэ абы теухуауэ, унафэ зыщӏын цӏыхухэр хахэри, унафэ къащтэ.

Макъамэ ӏэмэпсымэм сэ зыми сее- зезгъэсэфынуӏым. Ауэдэ талант сиӏэӏым. Макъамэм теухуауэ, седаӏуэм седаӏуэщ, амыхъуам сэ сеуэфынуӏым зыри ичӏи зезгъэсэфынуӏым. Сыт щхьэчӏэ жыпӏэмэ, абы- абы у- ухэтын щхьа макъамэ уеуэфу, инструмент гуэр къэбгъэсэбэпу щытын щхьа, макъыр зыхэпщӏу щытын хуей. Сэ макъыр ауэдэу зэхэсщӏэкъым. Абы щхьаи сеуэфынуӏым.

Дэтхэнэ зы ныбжьэгъуми зы хьэлыфӏщ хэтъын хуейр, япэрауэ. Пэжу къыпхущытын хуей. Абы нэ нэхъ хьэлыфӏ ныбжьэгъум иӏэуэ щы-ӏэнӏым ичӏи иӏэ- иӏэн хуейкъым. Пэжу къыпхущытын хуей, зы- зыкъыпщӏигъэкъуэфу щытын хуей, уи ӏуэ- ӏуэху ущиӏэм дей къыппэӏэбэу, зыгуэрчӏи уелъэӏуамэ, у- къыпхуищӏэу, хузэфӏэчӏыну щытмэ. Мис ара хэлъын хуер хьэлу ныбжьэгъум.

Сабий гъэсэнри сабий еджэнри тӏури зэхуэдэу нэхъапэ. Абы и зы- зыр япэ иту, адрейр иужь къинэу щыткъым. Тӏури зэгъусэу кӏуэн хуей. Щӏэныгъэ иӏэрэ гъэсэныгъэ хэмылъым, ар цӏыху кӏуэдауэра. Абы и щӏэныгъэр зэран зэрыхъун гуэркӏэ фӏэкӏа къигъэсэбэпынукъым. хьэл- Хьэлыфӏ хэлъу, гъэсэныгъэфӏ хэлъу, щӏэныгъэ уимыӏэну- уимыӏэми нэхъыфӏщ щӏэныгъэ уиӏэуэ гъэсэныгъэ пхэмылъ нэхърэ. Гъэсэныгъэ зыхэлъыр щӏэныгъэ имыӏу щытми, зыми зэран хуэхъунуӏым, езым и щхьэ зэран зыхуэхъужурэ, сщӏэӏым армыхъуамэ. Ауэ тӏури зэгъусэу хуэгъэсэн хуей. Зым зыр дэӏэпыкъура абы, зым зыр зэран хуэхъуӏым.

Си узыншагъэм бэлыхьу сычӏэлъыплъӏым. Дохутыр дей зэи сыкӏуэкъым, сыщӏэкӏуэн щхьэусыгъуи щыӏэкъым. Сымышхыпхъэ сшхыкъым, зэран хъун сшхыкъым, пщэдджыжьым <hesitation> хьэлъэ къызоӏэт, сыдолъей, сыкъоъых, сэ сщӏэрэ, зызоӏуантӏэ, зызошантӏэ, си ӏэплъэпкъыр зекӏуэу <hesitation> зыщӏэнауэ щымытынум абы иужь сот. Ара сщӏэри узыншагъэм теухуауэ. Нэхъ лейуи, нэхъ бэлыхьууи сычӏэлъыплъӏым. Умыщӏапхъэ умыщӏын хуейуэ ара, умышхыпхъэ умышхэн хуейуэ ара- умышхын хуейуэ ара, узыншагъэ уиӏэну щытым, уиӏэну ухуеймэ.

Пщэдджыжьым сыкъызэрыушу зызотхьэщӏри <hesitation> пщэдджыжьым шхын согъэхьэзыр. Згъэхьэзырыхучӏэ хьэлъэ мо сиӏэхэр къызоӏэт, упражнение гуэрхьэр сощӏ, зарядкэ сощӏ кӏэщӏу жыпӏэм. Адыгэбзэчӏэ сщӏэӏым ар зэрыжысӏэнур нэгъуэщӏу. Зарядкэ сощӏ, сошхэ, ара сыкъызэрытэджу сщӏэр, жьыуэ сыкъотэджри.

Сэ фӏыуэ слъагъур зы мэщ. Мэ лъэпкъ щыщы- щыщымыӏэм де, мэ лъэпкъ къыщысщӏимыхьэм де. Абы нэ нэхъыфӏ зыри щыӏэкъым. Армыхъуамэ, адрей мэхьэр псори си зэхуэдэ. Ну, ӏей дыдэмэ сщӏэрӏым армыхъуамэ. Мэ дахэ къысчӏэрихын щхьа абы щхьа зыри сщӏэӏым. Цӏыхум мэфӏ дыдэу нэхъ къычӏэрихыр зыри къыщычӏэримыхым деи. Ара нэхъапэр.

Хамэ къэрал сыщыпсэуну сыхуеейуи, ӏей дыдэу сыщӏэкъууи, сыщӏэкъуауи щытӏым, ауэ арыншами хамэ къэрал сыщопсэу. Сэ си хэкури сигу ирохь, сыздэщыпсэури сигу ирохь. Абычӏи сфӏэфӏщ мыбычӏи сфӏэфӏщ, ауэ хамэ къэрал фӏэчӏа сыщыпсэунтэкъым жысӏэу, апхуэдэу жысӏэкъым. Си хэкуми сыщыпсэуну сыгуфӏэжу, сыфы- сфӏэфӏыпсу сыщыпсэуну.

Интернетым цӏыхур нэхъ щхьэхуит дауи ищӏа. Нобэ цӏыхур информацие къищӏэну хуейуэ щытмэ, зыри хуейӏым, нэгъуэщӏым еупщӏын хуейӏым. Интернетыр къигъэсэбэпу щытмэ, дэнэ сыт къыщыхъуами, напӏэзыпӏэм зригъэщӏэну ӏэмал иӏэм, сыт ӏуэхуи теухуау, щӏэныгъи теухуау, <hesitation> сэ сщӏэрэ, лэжьыгъи теухуау. Ауэ къызэрыгуэчӏу зыгуэр зригъэщӏэну зыгу- зы упщӏэ гуэр зригъэщӏэну къи- къищӏэну хуейуэ щытым, интернетыр сэбэп мэхъу. Нэхъ щхьэхуит ищӏа пцӏы хэмылъу.

Унагъуэ ӏуэхур цӏыхухъми цӏыхубзми ящӏэн хуей. Ауэ, дауичӏ, унагъуэ ӏуэху цӏыхубзым нэхъыфӏу хузэфӏэчӏ щыӏэщ, цӏыхухъум нэхъыфӏу хузэфӏэчӏ щыӏэщ. Щхьэж езым хузэфӏэчӏыр ищӏэн хуейуэ ара. Итӏанэ унагъуэ ӏуэху щыӏэ цӏыхубзу- унагъуэ- цӏыхубз ӏуэху, цӏыхухъу ӏуэху. <noise> Ар <hesitation> зэщхьӏым. Цӏыхухъу ӏуэхур цӏыхухъум ищӏэн хуей, цӏыхубз ӏуэхур цӏыхубзым ищӏэн хуей.

<hesitation> сынэщхъейуэ зэи къысхуихуэӏым. Сымынэжэгужэу сыщытууи сщӏэкъым зэи. Сыт щыгъуи сынэжэгужэ. Нэщхъей сыщӏэхъу- сыщӏэхъун щхьэусыгъуи щаӏым. Аращи, сщӏэркъым сыщынэщхъейм дей сщӏэныр. Зыри сщӏэнуӏым, сынэщхъеинура.

Цӏыхур зыгъэлъапӏэр ищӏара. ӏуэху щхьэпэ, ӏуэхуфӏ зэфӏигъэчӏамэ, зыгуэрчӏэ сэбэп хъуамэ, абы егъэлъапӏэ, щӏэныгъэ иӏэмэ егъэлъапӏэ, ӏэщӏагъэфӏ иӏэмэ, егъэлъапӏэ. Зыфӏэчӏыгъэ- Зыфӏэчӏын- Зыфӏэчӏышхуэ иӏэми егъэлъапӏэ. Ара зыгъэлъапӏэр. Нэгъуэщӏым сщӏэкъым сэ ар зыгъэлъэпӏэн щыӏэу.

Иджысту сыздэпсэум нэхъыфӏу щыслъагъур хы ӏуф- хы ӏуфэра. Хы ӏуфэмчӏэ уекӏуэчӏу, абы зыпплъыхьыну, абы псы хэлъэдэжым де ущыту кхъухьхэм уеплъу, цӏыху абде зэблэчӏу зэхэзекӏуэхэм уеплъу. Ара нэхъ гъэщӏэгъуэну сэ мыбы нэхъ сигу ирихьууи, нэхъ гъэщӏэгъуэну щыслъагъур ара.

Интернетыр зэшэзэпӏэу кӏуэду щытмэ, дунейр абы щхьа къутэжынуӏым. Нэхъ гугъу хъунущ, цӏыхухэр интернет щымыӏэным нэхъ зрагъэсэжын хуей хъунущ. Абы щыгъуэми псэун къэнэнукъым, адэчӏи заужьыни къэнэнукъым. Интернет щымыӏэу, а зэрыпсэун гъащӏэм зрагъэсэну, псынщӏэ дыдэу зрагъэсэну.

Си гъащӏэм дзыхь зыхуэсщӏыр сядэ-сянэм къыздалъхуа си шыпхъухэмрэ си къуэшхьэмрэ. Нэгъуэщӏ дзыхь зыхуэсщӏын зыри сиӏэкъым.

Екӏуэлӏэпӏэншэу сыхъумэ, си дзыхь зэзгъэзыныр си къуэш, си шыпхъура. Нэгъуэщӏ зыри сиӏэӏым си дзыхь зэзгъэзын.

Зыгуэрым ущыдэджэгучӏэ е уухэнэну е утекӏуэну. Ушынэу щытмэ, умыджэгунура, <laughs> ауэ ущыджэгучӏэ ухэнэнчӏи хъун уыы- утекӏуэнчӏи хъун. Абы ущӏыщышынэн лъэпкъ щыӏэӏым. Ушынэу щытым, умыджэгунура.

Нэхъыфӏ дыдэу слъагъу тхылъ сиӏэкъым. Тхылъым ущӏеджэр щӏэныгъэ къыхэпхынура, щӏэныгъэ, дунейм еплъычӏэ.

Си гъащӏэм иджыри цӏыхум къазэрыгурыӏуэм хуэду насыпыфӏэ сыхъуауэ къэслъытэӏым, ауэ насыпыфӏэ сыхъуну иджыри согугъэ.

Зыгуэр къэщэхун нэхърэ нэхъ си жагъуэ хъукъым, нэхъ си жагъуэ щыӏэкъым. Аращ гъащӏэм нэхъ сымылъагъуу нэхъыфӏ сымылъ- фӏыуэ сымылъагъу, нэхъ сы- слъагъу мыхъу дыдэхьэм щыщщ зыгуэр къэщэхуныр. Хьэпшып сызыхуэмей, къэзмыгъэсэбэпын къыщысщэхур, апхуэдэ зэзэмызэххэ къэхъуура. Сэ зыгуэр къэсщэхун и пэчӏэ куэдрӏейрэ согупсыс сыхуейрэ сыхуэмейрэ. Зы махуэ-махуитӏчӏэ сегупсысынчӏэрэ хъуну, ау сыхуейуэ, сызэрыхуейр къызгурыӏуа иужьчӏэ, итӏанэщ къыщысщэхур.

Лэжьакӏуэм хьэл нэхъ- нэхъ и пэжу- нэхъ япэу хэлъын хуейр и лэжьыгъэр, зыпэрыува ӏуэхур зэфӏигъэчӏын хуей зэрыщытын хуей-, зэрыщӏын-щытын хуейм хуэдэу ищӏэфу, ищӏу, зэрыщытын хуейм хуэдэу зэфӏигъэчӏыу. Нэгъуэщӏ хь- хьэли, нэгъуэщӏ къалэни абы и пщэ дэлъкъым. Лэжьапӏэ къэкӏуам къыщӏэкӏуар пэжу зэрыщытын хуейм, зэрищӏэн хуейм хуэдэу ищӏэн хуейуэ ара. нэгъу- Ара хьэлыфӏ нэхъыфӏ дыдэр. И чэзум къакӏуэрэ и лэжьыгъэр зэрыщытын хуейм хуэдэу, зэрыщӏэн хуейм хуэдэу зэфӏигъэчӏрэ кӏуэжу.

Лы зымышххэм хъарзынэу сахущытщ. Къызгуроӏуэ щӏамышхри. Гува щӏэхами, цӏыхур абы хуэкӏуэнущ, езым хуэдэ псэущхьэ имышхыжу. Щӏэх ар абы хуэкӏуэнуӏым, ауэ зэ мыхъумэ зэ хуэкӏуэнущи, нобэ зэ- закъуэтӏакъуэхьэм ар къагуроӏуэри яшхкӏым. Къызыгурымыӏуэхьэм иужьчӏэ къагурыӏуэнурэ, лы шхыныр, езым хуэдэ псэущхьэ шхыныр цӏыхум щигъэтыжыну.

Зыгуэрым и гуапэ пщӏыну ухуейуэ щытмэ, сыхуейуэ щытмэ, псалъэ дахэ жызоӏэ къилэжьу щытмэ, фэрыщӏагъ хэмылъу. Къимылэжьу щытмэ, зыри жесӏэкъым. Фэрыщӏ- фэрыщӏ- фэры- фэрыщӏу сыщытыну сыхуейкъыми. Ну, си гъунэгъу дыдэу, си благъэ дыдэу щытмэ, и гуапэ сщӏыну щытмэ, и гуапэ хъун гуэр къыхузощэхури изот. Сэбэп къыхуэхъун, къыхуэщхьэпэн гуэр. Ар нэхъ гуапэ цӏыхум хуохъу псалъэм нэхърэ. Псалъэри гуапэ мэхъу, ауэ зыгуэр, зыхуэныкъуэ гуэр цӏыхум епту щытмэ, ар дауи нэхъ гуапэ.

Удзыфафэр псом нэ нэхъыфӏу солъагъу.